द द्जिन् नोकोर्ने तखै जनै मुअ बनै नतन्ग प्ल। त्सन्ग् मरे जनै ऐद खु क्लेवर् लकिनने हेल्नि तखै मबरे द्जुन्ग् बनै न हयु हेल् कम जनै लकिन तखै। द हेल् कम जनै लकिन तखै जनै मुअ नुअ नोकोर्ने तखै बनै नतन्ग प्ल। द द्जिन् सा प्रुदुन्ग् नतन्ग प्ल। द पिऔ सिनिख बहै कोम्ह ननै प्रुदुन्गन्। जैनिस् त्सन्ग् सुगर्नि बेमर जय। अर द न्ग्खम् न्ग्क्रे सोन्ग् तन्ग प्ल। जेरि द न्ग्क्रिओ जनै तौ कोम् बहैगन्। अर सुन्ग्क्रेक <hesitation> कोम् बहैगन्। अर <hesitation> मोस्ल मोस्ले फर्क बहै कोम् बहै ननै जनै न्ग्क्रेक सोन्ग्कन्। अर द मै गोन्ग् थै गोन्ग् फर्क ब द्जुन्ग्। भिदे न मै गोन्ग् सोन्ग् तन्ग प्ल। मै गोन्ग् <hesitation> थै गोन्ग् फर्क म जनै सुर ननै। इनि सनि मै ल फर्क म जनै सुर ननै। अर म जनै हन ननै सफ खलम् ननै जुन्ग् सोन्ग् नन्गन्। महिल वोर्केर् <hesitation> महिल वोर्केर् बेनु अर बिदे न सोन्ग् ननि जुन्ग् जनन्गन्। हेल्को मुजन्गि लकिनु तखै। भिकिन् इक्वे मुजन्गि लकिनन्गन।